في أحد الأيام، صغر ساحر نفسه عن طريق الخطأ أثناء تجربة- <hesitation> تجربته لتعويذة جديدة، صار حجمه صغير جدا، لدرجة أنه ما. ما قدر يتحكم في تعويضاته، و صار عايش في عالم ضخم بالنسبة له، وواجه صعوبات كبيرة مثل الهروب من الحيوانات والأشياء اللي كانت تهدده. و بعد محاولات عديدة اكتشف أنه لازم يروح لساحر حكيم في الجبال. وهناك تعلم كيف يرجع لحجمه الطبيعي، وأصبح أكثر حذر في استخدام سحره، لأن السحر مو لعبة.